Asawe be alal kanjum on nyalande mi buri yidugo siwtaare ngam mi walan ha saree be bikkoi am min do yewta jala be robe am fu mi hauta min nyama min yara njaratedam je min yidi.